Waɗiino ñende wootere, neɗɗo biɗitiɗtooɗo anndal heɓi laawol no haalda e kulle ɗe ɓiɓɓe aadama meeɗaa yiide. Nden non omo gollida hen, kaa jamaa oo goonɗinaayi mo. Ɗum ka fu e taweede, kanko ka, o selay wiɗitaade anndal ngal.